Kyona kiri kika kyenjango, manyire enjangu ezo'mumaka, e kiika kimu, nekisana nebisozi naabyo kiika kimu ne'byomumaka. Ne'mbundu naayo eri mukiika kyenjango, <hesitation> kanibyo nkumanya, Ebundu, enjango, enjango yo'mumaka teyina enywakuna ne'njango yo mukisaka kuba nerugira muka.